Дучарха аз чаҳорчӯба, чархҳо, педалҳо, занҷир ва тормозҳо сохта шудааст. Педалҳоро давонда, занҷир чархҳоро ҳаракат медиҳад. Чархҳо кӯмак мекунанд, ки дучарха ҳаракат кунад. Тормозҳо барои истодан ва бехатарии ронанда истифода мешаванд.